انا شغال دلوقتى فمشروع ان انا بعمل روبوت متحرك فيه ان هو يقدر يخدم الناس و يادى الوظايف للناس ويوفر كتير عالناس بدل ما هما يشتغلوا بنفسهم ويعملو كل حاجه لنفسهم لا هو بيعملهالهم بنفسه و بشعر بالتحمس ليه لانه حاجه جديده مفيش حد قبل كدا عمل الفكره دى انا كمان مزود خواص جديده فالروبوت دا تقدر ان هى تعمل كل حاجه بدل الانسان